فیلان خپل غوږونه ډېر هوښیارانه او څو اړخیز ډول کاروي. دا غوږونه یوازې د اورېدلو وسیله نه دي، بلکې نور ډېر مهم کارونه هم لري. فیلان خپل غوږونه د اورېدلو، یخ ساتلو، او نورو فیلانو سره د اړیکې لپاره کاروي. هغوی یې د ځان د دفاع او بدن د تودوخې د کنټرول لپاره هم ښوروي.